أوكي، شلون ننزل لينا آب على التيلفون؟ أوكي.. أني أمي و أبويي كبار، يعني أعمارهم تقريباً في السبعينات، ف كل الأشياء مال التيلفون عندهم تجي من صوبي أني، صح؟ ف تعلمت إني انزل برامج واجد واجد واجد. فأول شي نسويه نروح.. اذا عندكم أندرويد تروحون جوجل بلي ستور واذا عندكم أبل تروحون مالهم ده أبل ستور نسيت ويش اسمه. وبس، تروحون تدورون ال- اسم الآب اللي تمبو- اللي تبغونه وبس بعدين تقدرون تنزلونه وتستعملونه. واذا تبون مثلاً تشيلونه من تيلفونكم تقدرون بعد من نفس هدا الستور وچدي.. يعني تحذفونه. أني عندي "أندرويد" فويش أسوي أروح ال"بلي ستور"، هاذا تطبيق تقدر تنزل منه تطبيقات ثانية وأختار ال- أدور ال- ويش أبغيه وأنزله وبعدين أقدر أفتحه ف... أما ال"أيفون" أني ما أعرف عنه واجد لكن في شي عندهم اسمه "أب ستور" أضن وتسوي فيه نفش الشي يعني هو شي واجد واجد بسيط ما يحتاج تفكير